מעגליך צו לעבן א לעבן אן צו לאזן א השפעה אויף אנדערע. אייביג וועסטו לאזן א השפעה אויף אנדערע. צו ס'איז גוט, צו ס'איז שלעכט.